Inchi italia dib ete ada qabdi ada ishisane ada woga midasenu mal woga sun getine wochachani dib ete won sagale won dugatiafet won ishin dudhine won hoditu amine won birri qabd manya gugurda lila tabeti woldageti inchi amani qabd.